ווי אזוי א ווענדינג מאשין ארבעט, יעדע ווענדינג מאשין האט אנדערע זאכן אינעווייניג, ס'איז דא וואס האבן טרונקן, ס'איז דא וואס האבן טרונקן און עסן, ס'איז דא וואס האבן עסן, ס'איז דא אלע מינע ווענדינג מאשינס, און מ'לייגט אריין ביי די זייט וויפיל געלט ס'איז און מ'דרוקט אויף א באטאן וועלכע די קנעפל פון וועלכע זאך מ'וויל ס'זאל ארויסקומען און יענץ קומט ארויס.